بالنسبه ليا خلال النهار الدرجه المثاليه هي عشرين وتكون الشمس ما مشرقه بالكامل هذي بالنسبه لي هي الطقس المثالي اما بليل بفضل انها تكون نفس الدرجه او مرتفعه شويه يعني مثلا تكون خمسه وعشرين هذي تكون الدرجه الزثاليه من وجهه نظري